Lo qu'es costumbri pal Brasil es la samba, la caipirinha, la bossa nova, amus, cosas que paquí hazin que mos pensemus que pal Brasil andan tol día paí de rehuíju i que sonin genti de sangri calienti peru cono grandi que es aquellu i con tola genti qu'ai pallí pos averá genti de tolas crassis. Lo mesmu que mos pensamus que pallí es tó praya i calol pos ain sitius enos que se sienti l'iviernu bien sentíu.